hittum þá úti í Grímsey í sumar og reyndar líka nokkrar stórar kríur ótrúlega marga lunda og nokkra krakka kíkjum í Grímsey

er nyrsta eyjan við Ísland og er í fjörutíu kílómetra fjarlægð norður af meginlandinu Grímsey er núna hluti af Akureyrarbæ og þar búa um sextíu manns þar er mikið fuglalíf en engir hundar né kettir fer í gegnum eyjuna og margir ferðamenn koma á ári hverju til að ganga norður fyrir heimskautsbauginn þegar við mættum á svæðið var hellingur af skemmtilegum krökkum í heimsókn í eynni og að sjálfsögðu hittum við alla

krakkana á svæðinu er tíu ára

Grímsey hæ ég heiti Gylfi

er sjö ára

heiti Katrín Ásta og ég er þrettán ára ég heiti Rakel og ég er níu ára ég heiti Helga Hrund ég heiti Katrín og ég er fjórtán ára og ég á heima hérna í mér finnst skemmtilegast að veiða mér finnst skemmtilegast að veiða

að veiða

gaman að veiða

er rosalega skemmtilegt að fara í

eiginlega eins og í útlöndum maður getur vaðið og allt þannig þá gerum við svona bál og þannig

hérna á veturna en á sumrin Gabríel er búinn að eiga heima í Grímsey allt sitt líf

enginn hérna sumir halda að það muni koma fleira fólk hérna

nemendur ég man alveg

skil það pínu upp á félagslegu hliðina ég hef til dæmis eiginlega aldrei séð tuttugu krakka saman

er ekki hægt að æfa neinar íþróttir hérna en við æfum okkur er merkilegur maður þegar saga Grímseyjar er skoðuð hann var bandarískur prófessor sem lærði íslensku í Danmörku og hann frétti af gríðarlegum áhuga

Grímseyinga á skák og gaf taflborð á hvert heimili í Grímsey einnig

sem stendur enn sem og bókasafn afmælisdagur hans er eins konar þjóðhátíðardagur Grímseyinga en nóg um Fiske hvað með þjóðsögurnar það

var sem sagt tröllskessa sem var konan hans Gríms og mamma hans var ekki rosa ánægð með það hún bað hana um að

ná í fisk fyrir sig áður en að og þegar sólin kom þá varð hún að steini og hún er svona við eitt skerið andlit eins og á við höldum hátíð sem heitir

að bíða þannig að ég sofnaði á klósettinu svo þegar ég vaknaði voru allir inni hjá mér og ég ætlaði að hlaupa út þá hljóp ég á gler og ég bara

ég taka allt dóp og eiturlyf og bara byssur og allt út úr heiminum

vera í gangi í heiminum núna einelti stríði eiturlyfjum og bara öllu vondu breyta þannig að það væri völlur hérna til að það væri þjálfari sem mundi æfa okkur í fótbolta og láta okkur fara

í gegnum svona keilur og

breyta öllu fólki sem tekur dóp og svona ég mundi breyta þannig að það væru engin lög og engin lögga á Akureyri ég

mér finnst mjög gaman að lesa ég heiti Viktoría og ég elska dýr við erum bláa liðið ég heiti Gabríel og ég elska fimleika ég heiti Árni og ég er

já þetta eru liðin okkar í dag en þrautin er ja áður en ég ætla að segja ykkur hvað er skrýtnasta dýr sem þið hafið séð með berum augum krabbi sem er með ógeðslega langa fætur alveg svona langa fætur könguló api api örugglega

að góðum notum af því í dag eigið þið að búa til þið eigið að klæða stuðningsliðin ykkar í búninga nema hvað að þessi dýr

þau verða mega ekki vera til í alvörunni

að vera nýjar dýrategundir síðan í lokin þá þurfið þið að halda kynningu eins og við séum í dýragarði og kynna fyrir okkur þessar nýju dýrategundir eigum við ekki að segja að það verði að vera gert í David

stíl hvernig líst ykkur á

þið náið þessu á tíu mínútum nei nei já þið hafið alla vega bara tíu mínútur en við ætlum að sjá hvað þau fá til þess að búa til

takk fyrir þetta krakkar ég hlakka til að sjá margar furðuverur hér eftir einungis tíu mínútur klæða alla og finna hugmyndir og nöfn og Iðunn skrifaði og fann hugmyndir og

ég er ekki uppfinningamaður já

einu sinni fyrir mjög mjög stuttu rétt fyrir utan Reykjavík var dimmur og djúpur

skiptir engu máli þú

hún skilji eitthvað hei tröll skilurðu íslensku

ég veit ekki hvort þú þekkir það en við eigum fjölskyldu og ef við komum ekki heim þá eiga þau eftir að sakna

leið hún ætlaði að borða okkur

allt er gott sem endar vel úps afsakið

fimm mínútur búnar og við þurfum að taka stöðuna hvernig gengur hjá bláa liðinu vel bara vel mjög vel þið alla vega eruð farin að líta mjög skemmtilega út já þegar voru fimm mínútur eftir hafði ég mikla trú

búning komu hinir svona bara en við þurfum að taka smá pásu núna það er nefnilega komið að

má bara nota aðra hendina nú má bara nota aðra höndina og hérna hinum megin hjálmur þá er babbið komið í bátinn en við ætlum líka að taka þátt í stórhættulegu að sjálfsögðu það er eins í bláa liðinu og

í þrjú heil stig ef þau svara öllum spurningunum rétt þið megið ekki sjá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 ég fékk að vera með hendina fyrir aftan bak ég hélt henni einhvers staðar lengst uppi í bakinu

hátt uppi eins og Gabríel

ég fékk svona verk í öxlina þannig að ég setti hana í vasann

Jónas Bjartur Þorsteinsson sendi inn skemmtilegt handrit inn í sögusamkeppnina okkar og nú ætlum

kíkja á bak við tjöldin við

ára og myndin mín heitir hamsturinn

fannst þér að vera eitt af aðalhlutverkum myndarinnar honum fannst það bara að

verður sýnd í Stundinni okkar næsta sunnudag

verið jafntefli ég held að bláa liðið vinni af því að þau eru bara búin að vera miklu betri nefnilega

byrjum hérna gula lið þið náðuð að klára já

vona að þetta gerist í framtíðinni sko já þróunin leiði okkur í þessa átt já já frábært ég hlakka til að sjá en hvernig gekk hjá bláu þið megið taka

maður er bara sveittur þannig að þið ætlið að kynna fyrir okkur þessar flottu nýju dýrategundir hérna eftir augnablik og hann borðar bara jarðarber hér kemur líka borðar svín og vínber bara k f c svo er mannæta hún borðar bara mannakjöt og seinast þá fundum við hana undir rúmi hjá Árna og þetta var furðudýragarðurinn okkar það held ég nú þetta gekk svona ljómandi vel tvö frábær lið fullt af nýjum dýrategundum en

við ætlum að telja saman stigin hér eru stigin krakkarnir standa bókstaflega á öndinni þannig að við skulum fara yfir þetta við byrjum á að gefa báðum liðum sautján stig fyrir að leysa skapandi þrautina með glæsibrag þetta var frábærlega vel gert næst stuðningslið spreytir sig gula liðið fékk þar tvö stig og bláa liðið þriðja bláa klappliðið fær tvö stig og gula klappliðið fyrstu þá eru það svörin við spurningunum í stórhættulegu spurningakeppninni spurt er um útdauða fuglategund

alsett gráum fjöðrum hún var með stóran búk og heldur klunnaleg hún bjó á eyjunni þar sem hún dó út árið sextán hundruð áttatíu og eitt hvaða fuglategund er það a

geirfuglinn gula liðið sagði b

geirfuglinn mannskepnan er mikið

allra dýrategunda hvaða dýrategund er skyldust manninum a svín b

krossfiskar þarna voru liðin sammála og sögðu b

a hoppandi

háhyrninga og

hrogn

þarna voru liðin líka sammála og sögðu c nú spyr ég standa þessi svör þá eru þetta úrslitin krakkar

gula liðið sem að tapaði þrátt fyrir að svara öllum spurningunum rétt svona er þetta í kveikt á perunni það getur allt gerst í Stundinni okkar við kveðjum í dag